Ta'ayiɗe a junja ɓandu ma, awawan a fuɗɗera bee dillugo seɗɗe-seɗɗa, sai duggugo seɗɗa-seɗɗa kaminnan puɗɗa duggugo be sembe. Toh boo fijirde ball on awatta sai adinga duggugo aɗon tarta fili ball mai toh boo awaɗan press-up on sai a fuɗɗa seɗɗa-seɗɗa